Agnisany a vato mamy zô a de jôky an, pectô an, karamel, kôntrato, kopikô an, pectô be an, siramamy gasy an, a masompiso.